يعني أمتلك تقريبا خمس أزواج من الأحذية يعني عندي نوعيات مختلفة سواء للرياضة أو للخروج، وبالنسبة للقبعات عندي حوالي ثلاث قبعات أحب استخدمها في الشمس أو أثناء الرحلات، أما النظارات عندي نظارتين واحدة للنظر والثانية للشمس، أحب أتنوع <hesitation> هذه الزينة والأشياء الإضافية حسب المناسبة.